gott kvöld og velkomin í Kastljós allt bendir til þess að nokkuð skarpt sé að hægja á fjölgun ferðamanna hingað til lands en í nýliðnum aprílmánuði gerðist það í fyrsta skipti síðan tvö þúsund og tíu að farþegum fækkaði milli ára frásagnir af tuga prósenta samdrætti í sölu hjá ferðaskrifstofum og ákvörðun Icelandair um að selja frá sér

vekja spurningar um hvort ballið sé búið eða eingöngu búið að lækka ögn í músíkinni Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar er gestur Kastljóss í velkomin Helga

er nú kannski svolítið dramatískt þetta með ballið og músíkina en engu að síður sko hafið þið áhyggjur af þessu ja ef við tökum fyrstu fjóra mánuði þessa árs og berum þá saman við fyrstu fjóra mánuði síðasta árs þá var aukning eða

fjölgun ferðamanna til landsins var á milli þrjú og fjögur prósent á þessu ári en hún var fimmtíu og sex prósent í fyrra við erum auðvitað búin að vera að horfa á vöxt á síðustu árum og ég held að það hafi öllum verið ljóst að slíkur vöxtur væri ekki sjálfbær til framtíðar nei við vorum að horfa til þess í takt við spár Isavia

að fjölgun ferðamanna á þessu ári yrði kannski tíu til ellefu prósent en manni sýnist svona að þessi breyting sé svona að verða skarpari

alþjóðlega meðaltal en það er svona talið að almennt sé ferðaþjónustan eða það er að segja fjölgun ferðamanna á heimsvísu um þrjú til fimm prósent á ári en eru Íslendingar sem hafa búið við þennan veldisvöxt undanfarin ár eru þeir tilbúnir í það að fara að vera á einhverju meðaltali miðað við hvernig fjárfestingin hefur verið hér og miðað við hvernig við höfum verið að undirbúa okkur

hvernig leggst þetta í fólk í ykkar grein ja sko það er alveg rétt ferðaþjónustan er búin að fjárfesta gríðarlega síðustu ár

fyrir um þrjú hundruð milljarða á þremur árum fátítt sannarlega

lagt mikið undir en það er líka alveg ljóst að við hefðum ekki getað tekið á móti þessum ferðamönnum nema af því hvernig greinin er búin að fjárfesta í innviðum auðvitað

hún líka vinnuaflsfrek og verandi útflutningsatvinnugrein ég meina laun eru búin að hækka um fimmtíu prósent á einhverjum tveimur árum þannig að auðvitað er svona það eru sannarlega blikur á lofti en ég held samt sem áður það var enginn að gera ráð fyrir eða áætla áframhaldandi tugprósenta vöxt á ári inn í framtíðina koma skarpt inn og

sannarlega mikið undir þannig að ákveðnum tímamótum og það eru sannarlega blikur á lofti eins og ég sagði en hvaða það var rætt við ritstjóra túristi punktur is í Morgunútvarpinu þar sem hann var að tala um að hann hefði verið að tala við fulltrúa frá erlendum ferðaskrifstofum sem voru að tala um

þeir sæju jafnvel þrjátíu prósent minna

af bókunum í einhverjum einstaka tilfellum hingað til Íslands

já þetta er eitthvað sem við erum að heyra af sér í lagi frá ákveðnum mörkuðum það er auðvitað ferðamenn eru að koma frá mörgum þjóðum og það er svona þetta svona rekstrarumhverfi bítur misjafnlega á en við erum að sjá til að mynda þeir eru mikið að þjónusta ferðamenn frá Mið Evrópu að það er en við erum líka farin að sjá að svona þessi hópa þessar

þær eru að minnka þetta er meira að verða svona einstaklingsbundin ferðalög þannig að það

bara eðli ferðamátans er að breytast og líka það sem er annað sko að svona neyslumynstrið ferðamannsins þegar hann er kominn þó til landsins vegna þess að talning ferðamannsins

er bara einn faktor svo er það í rauninni neyslumynstrið á meðan á dvöl hans stendur og dvalartíminn sem skiptir líka máli en eru þessir

ég grípi fram þér en þessir ferðamenn sem eru að koma og eru ekki að koma í þessum stóru hópum jafnvel bara í rútum alla leið í gegnum Norrænu eða eitthvað

verðmætari erum við hugsanlega er þessi breyting hugsanlega að fara eitthvað í þá átt hafið

er bara svo erfitt að segja hvað er það eru sko ég meina eins og almennt horfum við til dæmis á Breta þeir ef hægt er að segja þeir eyða ekki miklu hér á landi en þeir eru mjög verðmætir af þeir koma yfir vetrarmánuðina þannig að þetta er svona það er svona erfitt að alhæfa í þessu en það eru að verða miklar breytinga á rekstrarumhverfinu og þær eru svona að verða skarpari þær eru að koma svona hraðar inn en menn gerðu ráð fyrir og þess vegna eru svona jú auðvitað menn að hafa ákveðnar áhyggjur en kannski eitthvað sem mátti búast við en það myndi svona kannski hafa ef hægt er að sletta svona fade að inn aðeins svona betur en eru það ekki viss áhyggjuefni þegar að fyrirtæki eða félag eins og Iceland

ja þetta er bendir það ekki til þess að að minnsta kosti þeir hafi ekki lengur trú á þessum þessum bissness ég tek nú ekki undir það ég held að það hafi lengi verið ljóst að þeir haf viljað fókusera á flugreksturinn eins og í raun og veru við erum að sjá bara úti í hinum stóra heimi að flugfélögin eru í auknum mæli að fókusera á kjarnastarfsemina þannig að ég vil nú ekki setja samasemmerki þar á

fókusera á það að græða peninga fyrir hluthafana sína þannig að það hlýtur nú að ráða er það ekki að einhverju leyti

en hins vegar þá svona ég vil alla vega ekki setja samasemmerki þarna á milli sannarlega ekki ég meina við sjáum það og við megum ekki gleyma því að ferðamönnum er að fjölga við erum ekki

mikla minnkun við erum að fara inn í

alþjóðlegt alþjóðlegt meðaltal og ég meina við erum að horfa á einhver ja við erum að tala um segjum fimm prósent þrjú prósent fimm prósent fjölgun þá eru það samt hvað um hundrað þúsund ferðamenn eða svo en það sem

að ferðamennirnir eru ekki að skila kannski þeim tekjum eins og áður og sér í lagi erum við kannski að hafa áhyggjur af svona kaldari svæðum það er að segja Austurlandi Vestfjörðum og svo framvegis þar sem ferðamenn eru ekki að dvelja eins lengi og þeir eru ekki að fara eins víða þeir eru ekki að fara í sama mæli í afþreyingu og annað en auðvitað kallar þetta bara á líka aðlögun greinarinnar það er eitt hitt er líka auðvitað að stjórnvöld komi með öflugum hætti inn og tryggi þessa innviðauppbyggingu sem okkur hefur vantað sem hefur vantað upp á og og við sjáum bara hvað varðar samkeppnishæfni

að við skorum lágt hvað það varðar til að mynda þannig að auðvitað verða allir bara að taka höndum saman og fara í gegnum þetta

tryggja ákveðinn neinei en af því að þið talið um innviðauppbyggingu og þið talið svolítið of um það ég meina er ekki að hluta til vandamálið liggur það ekki bæði hjá ykkur og stjórnvöldum út af þessum vandræðagangi út af þessum

sem átti að setja á ferðaþjónustuna en menn hafa núna beðið ja það hvað áratugur síðan var byrjað að tala um

hefur velkst á milli einhvern veginn og það virðist einhvern veginn ja hvað er að frétta af því þessum komugjöldum til dæmis og verða þau sett á eruð þið eruð þið verðið þið dús með það að þessi komugjöld verði sett á það sem mér finnst eiginlega merkilegast í þessu öllu saman er einmitt hvað hefur farið mikil umræða í þessar gjaldtökuhugmyndir frekar en hvernig eigi að

byggja upp greinina og tryggja vöxt hennar og viðgang til langrar framtíðar hver á

á stefnan að vera hvað er þjóðin að hafa mikið út úr þessari atvinnugrein hvað eru sveitarfélögin að hafa út úr þessari atvinnugrein og svo framvegis við hefðum auðvitað og þurfum að vera með meiri fókus þar en líka en þetta er eitthvað sem þarf að horfa á líka nær eingöngu

þess vegna hafa menn auðvitað ekki getað rætt neitt annað nei er það ekki að hluta til vegna þess að þið hafið staðið svolítið á bremsunni ég get ekki tekið undir það hins vegar ef að þetta væri einhver einföld umræða og

lausn þá værum við væntanlega búin að fara í þá vegferð það hefur ýmislegt verið skoðað það hefur verið metið og svo framvegis og það eru svona kostir og gallar við allt góðu fréttirnar kannski hvað það varðar er að að það er til samráðsvettvangur sem heitir Stjórnstöð ferðamála og nú í fyrsta sinn vegna þess að það hefur heldur aldrei verið ætla stjórnvöld sveitarfélögin og greinin að taka höndum saman og rýna saman rýna væntanlega hverju er greinin að skila hvað er undir og svo framvegis og reyna að ná utan um verkefnið og leysa það

í eitt skipti fyrir öll

náttúrulega mjög áhugavert að í öll þessi ár þá hefur aldrei samtalið hefur aldrei almennilega verið tekið og við höfum ekki verið með fókusinn í raun og veru á aðalatriðin sem er hvernig ferðamannaland viljum við byggja upp til langrar framtíðar en er það ekki líka áfellisdómur yfir Samtökum ferðaþjónustunnar að þetta skuli fyrst vera að fara fram núna

týpískt íslenskt allt í einu kemur bara fullt af síld og það fara allir að vinna síld og það er enginn að pæla í því hvert á að selja hana eða hvort hún er yfirhöfuð æt þegar hún farin í gegnum verksmiðjuna og

svolítið svona sem þetta hefur verið ef þið hafið ekki einu sinni pælt í því hverju þið eruð að skila eða hvernig þetta á að vera eða neitt það er nú það var sem sagt í fyrsta sinn núna gert árið tvö þúsund og sextán sem var farið í það rýni og ég meina það voru nú engar smá og mikilvægar upplýsingar sem komu þar fram að greinin árið tvö þúsund og fimmtán var að skila beinum nettótekjum til ríkis og sveitarfélaga að upphæð um fjörutíu milljörðum og þá var búið að taka frá kostnað og við erum ekki þá að tala um óbeinu áhrifin þannig að það hefur nú legið fyrir í ákveðinn tíma núna sko en sko ég held bara þegar vöxturinn er svona rosalega mikill að menn eru bara einhvern veginn að reyna að komast í gegnum daginn og komast í gegnum hérna tímabilin og svo framvegis að jú það er alltaf hægt að segja við hefðum kannski eftir á átt að vera fókuseraðri en ég meina fyrir tíu árum vorum við

Samtök ferðaþjónustunnar með aðalfund samtakanna og yfirskriftin var milljón ferðamenn árið tvö þúsund og fimmtán hvað þarf til og það voru allir sammála um hvað þyrfti til svo bara gerist ekkert og það er sama með að við erum búin að vita í áratugi að þjóðin er að eldast það er ekkert sko við eigum svolítið erfitt með að svona vinna hlutina fram í tímann það er kannski einhver

lenska í okkur en hafið þið náð innan ykkar raða saman um leið af því að það hefur líka verið svolítið vandamál þið hafið verið svolítið svona

segja vaklandi um það eru þessi komugjöld eru það ekki ja bæði sú leið sem stjórnvöld virðast ætla að fara á endanum og svona sú sem hefur verið mest rædd við erum tilbúin að skoða það sannarlega sér í lagi yfir

er þá ekki eins og yfir vetrarmánuðina og við megum ekki gleyma því að við erum enn þá að byggja upp ferðamannaland allan ársins hring þannig að við eigum mjög mikið undir að vera samkeppnishæf yfir vetrarmánuðina við erum tilbúin að skoða það og við höfum reyndar gert það og gerðum það árið tvö þúsund og fimmtán með stjórnvöldum þá rýndum við þá leið og það komu upp ýmsir annmarkar á henni sem varð til þess að stjórnvöld voru á þeim tíma ekki tilbúin að fara lengra með

þá hugmyndarfræði nú eru tímarnir aðrir og við erum bara tilbúin að skoða það en á sama tíma er bara mikilvægt að við séum að horfa heildstætt á þessa hluti ekki bara gjaldtökuna einangrað heldur hvernig tryggjum við þann hagvöxt hér á landi sem að ferðaþjónustan hefur fyrst og fremst skapað frá árinu tvö og tíu til langrar framtíðar Helga Árnadóttir takk kærlega fyrir komuna í Kastljós takk miklu frekar